To meina tənaye, na buring <hesitation> na burin yadda əmɗan ghamago sasan, əmɗan əjltago sasang mu a kwaɗimpum, sasan dowon guncu dowoni da kwadigipum kwaya ai dowan yajiltadik dek kawai kwaya gu kawai na gabun, nyamin ni duno be ke gi, ku koyi du sasou gatguni gaku atu ɗuwan gutguni kuniək nyamin dowomin, ka ii gittina ata jlamk kirbaa nawan yaye ata kwadupum, kori sasan gincu ga rugi duwan gahiɗawuna, gunci ga runi, ata kwadagi pum na, to a adgurutika, gutguneka na kə fafuɗa tuni guba ba, gu, guba gujla matina ga jlami ii bandan, gəjlami ii bandan na gatguni desan gatguni desan na atu no, at ata nei kirban nawan yeye atu, aci kadi pum, to kori sesan gatla yee kencu gesttacina, to sai gabu maduwak gudkak gudkak layan kuwan cuno, gadguni gaku-gəben gudkwak layam cuho atu duwoni akau dowoni əmdan gaha akang akampun hwaya sasam suno anne yii kerba yaye a kunu kwaya a kwadu pum to koro ku ban əmdan pamagang jergi nyajergin, nyajam gi ka, kəban dowon gə saydo, gə sedu, gəsedu na gə taksi əskuk zayi na ga runi, gə run, na ta hidawe, aci hiɗawuna aca na kirban nawan yaye, guskwa ye jluma pum kwadan yle aca jlumupum, sai dai aci kwaya nyajargino caman ka, kula kwaira awak arasin, awak aikukwan, atu dowan atu beng awang arasun na atu jlawaga nara panwa kullu bann, atu ban aikukwan nye atu jlawa ga nara pauwa, kullu bam kəma, fee gag fee, gadan dowan ni əmdeng dalhi man giyajargi man, atu yan awai, gəbang nyaje gi za kəjlamu awai aikukwa ɗeri na abu ko sainon, ko kajluwan nəknəkan gajlamudu kwaya, dadgwan ko aiwai kobuwa or kobuwan gahida ato glawaga nara pauwa kullu bam, ko meyan ye kəbari na aci ta na gai aci a maka əskunan gadak kulla kwairi.